Tômaty amy boaty bôka efa misy sôratra amin̈any io efa misy validatisiòn kô fa tapitry daty dekspiratiò n̈any io amin̈'in̈y efa tsy azon̈ao hoanin̈a edy de man̈araka le daty deksp-dekspiratiòn n̈any in̈y fôna zen̈y an̈ao fa izy tsy mila adôkin̈ao oe maharitry ela alôhan̈y an̈ao hivanga izy zen̈y efa zahavan̈ao edy alôha daty alôha arakaraka in̈y amizay ikajian̈ao izy.